أنا أحب الأريكة أو الكنبة <hesitation> قاعده مريحه تخليني أستمتع بالوقت تجلس براحتك فوق وسيعه ،بكون جالس علي الأريكة أجدر أتحرك أغير وضعيتي ،الكراسي أحيانا تحسسني بالملل كده تحسسني إنه ضيج محكوم خاصة إذا بتجلس فترة طويلة يعني أما الجلوس علي الأرض هذا له سحره <hesitation> لأنه يجمع الناس يعطي جو من الألفة <hesitation> لكن إذا أختار بين الثلاثة أحس أن الأرائك هي أكثر راحة، <noise> أقدر أستمتع بوقتي وأخلي نفسي مرتاح، فرصه أستمتع بكل لحظة صراحة يعني.